Kən kabi nəngaimən gulər, nəngai məngʊlər jəra mo yʊnoo wʊlai ji nya nyagʊna gʊsʊti wʊ guku nya a ləmi bwi a nəngaimən ləmang nui ləmangyi kən jəggagəmən, kʊ nyənke kən gulirə mo na kən nya jia bwiləmrəyəng no wʊlai ji a nyui a gʊsʊ fe ko nyai a təmbambi ko nyai wa furdə yəlluwəni, wʊbwa dəgi kən yar deniyʊ, mən sʊgʊmən kawe a jərdandə ma ka nənga bwi nən me, jərdan də jʊsang ka nənəng ka be bəmən kweyʊ jəra kən sʊgʊ mən a bay mo mən jʊ sweri mo taʊtan mən sʊgʊmən jərdə ka be meləmang a ləminən be, mən sʊgʊ mən a ba kweyʊ-kweyʊ-kweyʊ, kweyʊ, kweyʊ, kən chi kən tii chəmər dəbən jʊ swer rəyən kwan, kən kabi tii "I" kwai harni mo bən miki ka chəryaye wa swer sʊ kəntii kwai harni wʊbən wawi kən tii bʊtali wʊbbən wawi kən tii mən kəm wʊ bən wawi kən tii jəni gʊləni bəbən wawʊng nən sʊgʊ mən yənbə nyam yigi waʊ mənkəməng a nyu ba hi a jii kʊnkwan yigi waʊ kəlangyi harniyəng a jibe, kabi sʊ yəgi wa wang a jibʊ, kabi bwanbi yəgi wawʊng kaji kwan kwanəng mən sʊgʊmən yəmbə nyam mo yino a dan jərdanda mə bən dəya dayi jər fure fure ki mə bən jəgga wa nənga bwi nən mə kʊkʊkʊwi gʊmən sʊweri chəmər dən ti mo. chəmər da swerənde ka ji u waʊrang kəlangyi harni tii mo wʊbən nənga swe gəri kajia waʊrang "ə" məni a kʊ nyanke mən sʊgʊmən mʊwa swern gani atabə bwi nyagʊ bəri rə wʊlai jʊsang ka ba bəmən bwer, jʊsung ka be bəmən nə kʊnang jʊsung ka bə a waibən hi a tabənbe rə fʊla nən bənə kada kursə-kursəng nəbba ka bə dangno a yarbe məni nən bənə səkak nən ka dai kursə-kursəng nən nəni yur mən sʊgʊmən mo bən sʊwe mo wʊlai ji nəngai a nyai wʊ me ləmangi ki a jər dandə ka nyai kən no kʊ nang na nʊ diya səi ki memən ju swer dəya səi na nəb swer a səi ki kən dəya wa kai, mən sʊgʊmən yəmbə nyam ajərde mə ju swer rə bwimi, ajərde yigi rʊ mənjʊ swer ki, swer ma bə kərrə bəri rə wʊlai bəra rə nyənkə kʊnang n be rəyən, mən sʊgʊmənmo ajər dandə ka nənga bwi la jərdande ka nənga bwi nən me, ajərdunde ka nənga bwi nən mə meləmang a ləmba a ləmbe, sʊwangʊ karə gʊji sʊta jəni tii mo na ba yʊlo jəni jauri, sʊta mən kəm təmo naba yʊki jənəjauri a se məmkəm hi a kʊsəbə nyagʊ, be tii go nyənkəng ka yʊlo, kən tamən a gui dʊwe yəyi nya ka sʊ yʊlo wʊrə məm, kə kyare, kə kyare kə tə chʊ ki kən jəg chəmər mwam kən sʊta gəre a bʊk ajitang ka be yʊlo yarte. bərki nənga bə fini rə jəni kʊri a mʊri, yə mwami ka kya gəma ma kabə a mʊra yartang a ləmbe, sʊwangʊ me kamən məbbəra dʊwan bani a yəngna tang a dʊrtəta nyuimi a kan a gʊmən nəngari mən yəngatən dʊtəta nyuimi, mə sʊgʊmən yəmbə nyam ka yartəwe, gʊ ji ki bən di bən suta wə jəni mən kəmərə mo bən nan mi nan jir nya hi aji ki beki chəmər dən sʊtuwurəgənme bajir məni bən nənga kəma rang ka hiyəng a le, me bən nya hi gʊ jiki bən be bən "no" kʊ nany me bajir me bə ləmrə, ka yartu nyawe bən ni wayar, mən sʊgʊmən nyəmbə nyam ni a nənga kəmarang a dəg durdan gən go gənijʊ sweri, a chinbwi karə gʊ ko bayari, ni a dəg durdangən yo gənni "gə" nənga banduwai karə ko ba yar n bandʊwai bərəki ku yartang we ka gʊntung we merə nyənkə bən nənga gərən mʊ mən chi mən nyare nyare nyarəng me ba nənga bwika rəko bən yari karə ko ba benən me ləmangyi, tə chʊgi nyənka bəmənrəya ma ləmangəm a dan jərdəng ta chʊgi nyənka nəngamən gərəng nanu chii mo mən nənga gan mo dirə bwiyanəm a səiki yəgijui mən swer ki kən be chi chi məni kʊ mən sʊgʊmən rə bwimi merə ni a məsəimən sweri rə bwimi merə ni a swimən go dəb tani chʊ kʊnung n nənga kʊnangəng kən dəb tan kən sweri kən tau swer mən sʊgʊmənmo ni a chi ki me tə. merə nyənkə ni ba chi ki ba sʊwego me yartangwʊng, yar tang a chim bwi a chinwi ni a yur a chin bwi ni a yʊn gʊmən sʊgʊmən me mo ko tə nya a ləmbi ki karbənə nənga kərnarang no bəri rə wʊlaik kowarwa nənga nyankəng kohin be nyang karbənə nənga kəmarang no a nənga nyənəki yubihi a nənga nyangəng a chin bwi nyang chiya gʊsʊtə ki yəm nyəmmo ka kayartangwe ka gʊntangwe chiya gʊsʊ ta ki nyəmmo karə ko bən nʊ nuti.